han wozoma nɛ a'a sanlen wabe tun yi surtout Mali tun <hesitation> ɓaro Tabaski ɓaro fête de fin Rama- de Ramadan ɓa ɓa sanina ta ɓa kereciɛna se Nuwɛnu ɓaro Noël ma Paque ma Assomption a han fête national ɲa mibin fête d'independance fête de l'armée mu ɲunle san han a han fête bere bere Mali tun yi